अगर हम खाणू थे गिरल कन से सुरक्षित बचाणा उपाय छःन त बिना फ्रीज मदद से भी खराब हूणू से बचे सकदा और पाणी इस्तेमाल कै सकदा एक बडे भांडू मा पाणी लेन ऐथे खाणू बर्तन से ढक ल्या इ तरीका छन ज्यां से हम ई तरीक छन ज्यां से खाणू थै गिरल हूणू.से बचै सकदा। याः से लबे समय तक फेरस भी रालू।